भउँरके पातिर पातिर सोंढ रहतियाँ जेहके हम्रे आँखी लैके देखे नाई सक्ती । जब भँउर ओहके लग्ता की यहका घरमे असुरक्षा होइत हे या यहका उप्पर कुइ खतरा हे तउ यी अपना सोंढ अन्दाके जोरति प्रतिकार करके कटतियाँ आउ जब यहका सोंढ भित्तर अन्दजिता तउ जा के एने मरजितियाँ मुल जब एने कटतियाँ ते एन सोंढ बहुत जोरसे अन्दता आउ बिष फे लग्ता । तभिमारे भउँर जब सकेसम दोसर जनहन नाई कटतियाँ मुल अपन जब खतरा आइजिता तउ एने भउँर दोसर जनहन अपन <hesitation> बचाबमे जरुर कटतियाँ । अइस्तहिं करके भउँर अपना सोंढ लैके फुलाके रस चुस्नामे होइल आउ सहत संकलन करनामे फे प्रयोग करतियाँ ।